اكبر مشكلة تواجه العالم النهاردة هو التلوث المناخي والمشاكل البيئية اللي حصلت نتيجة الثورة الصناعية ونتيجة التلوث اللي حاصل والتغير في الطقس والمناخ وديت مشاكل كبيرة يعني بتهدد البشرية كلها لازم الجهات المسؤولة تتصرف حالا ومتتأخرش في اي جهد وتبذل جهدها كله في التخلص من المشاكل دي